<noise> Voalohany aloha, sushi zao tsy haiko hoe ino zao. Raha tsy misy aminay atiky zao. Vomaiky gny fomba fanamboara azy antrano ao vomaiky maiky amiko zay. Tsy haiko hoe ino ny- atao akory ny fomba fanamboara azy. Fa mety misy avao koa zany gasy sasany mety mahay manamboatry anazy io fa la zaho aloha tsy mahay aho.